संख्या ओह्के बढ्दो क्रममे कह्ना हे कह्लेसे सुरुमेते जिरो, एक, दुई, तिन, चार, पाँच, छे, सात, आठ, नौं, दश, गेरा, बारा, तेरा, चौदा, पन्द्रा, सोह्रा, सत्रा, अठरा, उन्नईस, बिस अस्तिही कर्के क्रम अनुसार बढल् करी।